खानाइ लागि मु तती मस्तै सौखिन माइस त हुइन । कइलकाइ घरभन्ना बाइर खानो खानाइ लागि बाइर गइन्झाइ <hesitation> मम भयो चाउमिन, पिज्जा, बर्गर, रोल तनी बाइरगा खानेकुणाहरु खाया हुनोछु । अब तामी कइलकाइ नेवारी खाने कुणा पनि खाया हुन्छु खाजाको रुपमी । तामी सब्भन्ना मह‌गा लाउदे भनेगो तामीगा मासुगा खानेकुणा जति छन् तनी मह‌‌गा-म‌ह‌गा लाउदाछन् । अब ऐलेसम्मगा तामि मह‌गा लागेको भनेगो पिज्जा । अब एकतालो पिज्जा लै हुनैन तामी दुइ चोइला खाइन्झाइ पेट लै भर्रिन्न । तैगो पाच छ सय रुप्प्या पड्डोछ । नानो हुनोछ हुना एक रोटा जत्तरो लै हुनैन । पाच छ सयमी बरु आदी किलो मासु लै आइझान्छ । तन्ने खाया केइ <hesitation> अगानालै अगाइन्न मह‌गो लै मह‌गो त्यस्तो हुन्छ अब तै भन्नाबाहेक अब नेवारी खाने कुणामी अब छोइला भुटन सुटन लै मह‌गै हुनाछन् । अब नाना तीनचार सयगो किने लै एक कुनाइनो एक गास लै हुन्न । तनि मह‌गा हुनाछन् । खाना त निगा लाग्दा छन् मह‌गा त मह‌गाइ हुनाछन् ।